نفضل نعيش في عالم خالي من الفقر خاطر لوكان يكون العالم خال من الفقر يعني يكون عالم متقدم بالتالي يكون عالم خالي من التلوث.